Pi assemblari un elementu d’arredamentu sìmplici, s'accumincia cuntrullannu tutti li pezzi e si lègginu l'istruzioni. Usannu l'arnisi giusti, comu lu cacciaviti e la livedda, si munta la struttura secunnu l’òrdini suggirutu. Si strìncinu boni li viti sulu dopu aviri cuntrullatu ca tuttu è misu giustu. Pi finiri, s'agghiùncinu l'accessori comu casciuni, manigghi eccètera.